Sahun dûba cûu ye murdom saã tûrusu sahun ai kîr tani jinetini sahun te yagabiĩ murdom saã aguzuu baraniriĩ yii. Awu ina amiya taŋa daka ru iŋa ara dekaru ekol karantiriga ginna sura huntaã na haranirig bur hoguduntug dusuna karantirig dîski na karantirrig. Berke ekol dirtig sa atinašir tigisoo caŋkirig adir na kûrde suwar karantirig sahun te bur kîzeyi dutur bag barantirii yikii jika. Ti kee aũ ncururoo iŋa ai bag jeyini ciiŋa berke na adir na ginna ekol dirtig dîmašu na dirtig. Ti kee dowiya na kaliya na ginna bur hirimenture gûrup duro cabdunture fara ru karantirig aũ ini harayiniŋa na aũ ini harayina ru hinig. Aũ ina gideru kuba daha bag jeyintira ginna gontirig teere daha karantirig jeyinta ta ginna sahun ginna ginna jeyinta sahun kubba ginna gontir karantirig oo lîbir duro na gurtig aũ kuiriĩ nemer duro hakinoo na ginna fogdundu jendirig. Duro dûgutinni bur kizeyi yîdir. Sahun te kîr tani jinetini sahun ai tani jinetinni sahun tani bag jeni ru sahun dûba cûu ye murdom saã tûrusu bur sahun kîzeyi dutur. Ôwol au ekol nûsoore au aũ ai bag jeniga ncoo ôwolu dahu numa duro te irig bagu intoo unu nike tusuu ye kiyai ye arŋkiroo jentiroo haŋkirig ye hakirdi ye ti kee ndirig. Buru asurug unnu suruma buru tikire mire na buru tusuu kee ti kee ru awusuurug. Te jika buru kîzii yamare awu iŋa deki ru tamtumare kîzii yaamare dina numa na furakinig. Iyoo yîna na ncerig ši na nazig êgina ncirig wori na ncirig. Awu yim yerdima ginna ekol nterig aŋkal numa ginna kôi te daha tayi. Ini kuiri daha tami bag ai yunu kisiroo haŋiriŋa te înni? Ti kee ni jendirig. Sahun te kîr te jika ncinetini agu iŋa muna deki jentir iŋa gur na aga ru Kamerûn irdira na ciki iŋa Senegalu irdira na ciki Tôgo ru irdira na ciki Niger du irdira na cikii ginna karu urdure « bag ai karuŋa gali » yintig irdig. Owonni iŋa guru na irdoo baguũ ôturu hakintini tussu karu irdu jeyintig. Ta kaa iŋaa ta ginna lawa na haŋkir unnu tûruzi ti kee iŋa niya kura duro cikaa ta na lawa ru hakir. Agu busau nii huntuũ duro cikuu bussu karandiŋa te na daha yênirig wôki eforsau wôki addi hakiroo gûrup na unnu daha nûkiri jiki amma gur ekol hunduu kamaljindu karayintu kamaljintu re hirime dîrii. Amma gur na kamaljintire owoni hirime kakintinni alfên sabatašuru deki karantira tere ka unnu deki tôlfun tîdiri nûkiri jiki aũ aga ciona tôfuma deki nûŋkiri jiki gûrubu na tîdiri aũ aũ ini jeyini ciiŋa na hinig « inda nikee jenimi? » «inda unnu dêmil dîset bag haŋima karanim ye ekol som ye? » ti kee owoni dêmil diset bag jendiruu amma gur na bag hakindig Bagu mire amma gur na hakintini amma hakinta na ñana? Hakintina na ñana? Ginna gûrubu duro ciki ti kee tigisoo amma hakinoo na deki karanime aũ deki ši nazire sahun karanime ti kee aũ bagu hakinoo na haki hakinoo na ginna deki sahun karanime ti kee bur kîzi yîdiru înni hun. Istuwar istuwar yindoo ina gederu kuba mêra kañintira mêra kuba ru tigisida kañintira. Gôgirafi yindoo na unu una ara karta ye gôgirafa yintiga karta ara ka karta ai cariŋa iyoo una ara gideru amma ôroza hilintiga êlebaj agirikîltir ôroza ye wonna ye ina ta ginna daha nûkunug ta ginna harani ini guru na hini ma kuira kege ši sahun ai dûba cûu ye murdom saã tûrusu unu gideru haranime harani ekol duro gideru ini dahu mume bênna na dahu muyi. Bagu unu iriŋa haradine jika ginna karani ãsiŋa metir na bur êgeru hini unu haranir da înni muškile ekega înni ebina ncini ayi re kee bagu berke haŋime bênno kîzi ye owor kizeni ye jika tabu ye jika amma gur na daha huntaã furakintig ti kee amma gur na ekolu wayintig tere jika metira. Hinigo na aũ haranimoo na hini iŋa inta ru kuũ coona hini amma bag jeyinta na ta kiri kuro nuzug wura na burani tere jika sahun kîr njinetini amma deki karantira duro aũ gur nasire na cii aũ gur na wošine na cii aũ gur na kôli haki araki karani sowire na ci bagu jeyima jeyintu aũ gur na jeyimare haki na jika bo buzire na ci aũ gur na hakinoo na araki karani ti kee ru ekolu sowug tusu tere jika sahun kîr amma ara iŋa ara tinta deki ekol karantira na ncinetini metira na ncinetini ekolu ai duro karanima na ncinetini. Tani alifên sabatašuru jenir de sahun ye dûba cûu ye murdom saã tûrusu tere bag haŋir de. Sahun te dûba cûu ye murdom saã tûrusu bag haŋimoore aũ hijinoo sahun kîr njinetini sahun ai bag jeniroo bag jenirda sahun ekege ni berke na njinetini iŋa numa iŋa tamono berke kubu nigisoo na kîr njenetini diri furakini sahun ai buru dagir sahun dahuru tari tani. Sahun ginna gala cii ru da huna tari sahun ai fikira buru tari ti kee. Sahun dûba cûu ye murdom saã tûrusu bag mire unu ammai gideru bag yintiŋa haranirdi bag yintiŋa suruma yim te dazu. Agu tinda na aũ bag jeyimoo mîšil aũ hirima na jeni aũ bag jenimoo hirime haŋimi ôwuru na goni awu tuzire ntiri jiki gideruma ekol harantirda na ti kee. Unu karantir sahun dûba cûu ye murdom saã tũrusu tigisoo awu unu ai amma bag jeyinti unu ai mayinema ti kee êski ru harayintig. Oo amma harani nuŋu ekolu sahun amma haraniŋa munumêi nuŋu amma ara niiya šiša ru cika ginna haranumoore unu berke tigisoo nii ai duro na aũ tira harani heši inta ntiganu ŋkiroo na aũ num tira woši nkiroo na tara gûrup tîdiri. Aũ aũ cinetinni aũ hirime hakunoo na wuru na hara ncusu na hara sahun te karantira sahun murdom sãa aguzuu ŋa nudêruwo teri kuũ sahun murdom saã cûu ŋa ciki cii ru sahun. Ai murdom saã aguzuu ŋa bagu jentir da amma deki jenima bur ziyada ru dagum deŋa numa kaa amma ncusu hakintoo na ŋkiri yeni wuru hakintoo na ŋkiri yeni tusu daha cikona turkuni aũ woši ciwoo udur ciwoo ginna na turkuni aũ aũ ru unnu labara huna bur dîi. Iña numoo gûrubu duro aũ woši ciwoo ginna cabduntu awu unu tira addi aũ gina ginna ini guduromra aũ gûrsa dîŋa na gûduroma gurtug. Gûrsa dana na mire gurug aũ gûrsa ujara unu tinta jamena duro jika gũrsa ujurci mare kirige danoo na. Aũ dîŋa ujurcinoore awu amma aũ numa woši walla aũ hun nasire walla yege domii ciyoo ŋgiroo ini tira kurum yenimoo cusu. Kurum yenime bênoo na ŋgiri yinimoo cusu aũ aũ ru dagire tigisi terig. Te re jika sagahun ai dûba cûu ye murdom saã tûrusu sagahun diri njinetinni. Sagahun dûba cûu ye murdom saã tûrusu sagahun buru sagahun te lau tani lerde. Ti kee iña niimoo amma haranirda na haranir amma dudurda na dudur awu aũ njiragu ye dagimma ye njiragina ye kûi haraniĩ amma gur durumoo Alla hã-ã hã bur kîzei duri njiŋa na allai bag njene yintig. Amma gur na bagu haŋimoore kûlinjindu barkajindig amma nimira hunda êska na haŋiĩ. Te re kee yim te ru awu ŋila ussu ara tigisiŋa ginna owoni amma deki nûŋguri yikii te na iña niŋoo wasab gûruba tôlfun tîdiri jilla. Aũ ginna labar tôlfun unu tigisuũ ginna gûrubu duro hatig. Haã gûrub tindaŋa mere na dêmil sîs dîset êtuwal dêmil seŋ êtuwal dîset yintig. Ti kee. Te re aũ mere haraniŋa ginna ru muk unnu haraniĩ berke ekol durtoore kûru karantirig. Metira una ara una wasaa yendig metir gina ginna matiyer huma wasa njenig. Teere kee ginna saa awu saa cûu saa tira saa cûu ti kee wasaga njendoo matiyara wasaga njendoo ini haranimmoo ginna bo ŋgiroore lanii. Kayê bur karanum lanii awu enternet du na lanii haranimme tigisoo aũ ru hinii. Owoni haranimmoo aũ metiruũ unu kûru môgurii ŋa niri hinii. Ti kee jika sahun ai buru amma bur haranirda na hindir. Te jika kîr sahun ai njinetini aã. Agu una harantirdaa ginna aũ tira aũ gina ginna iŋa ginna hogdundoo aũ gina ginna iŋa talatîn murta aguzuu ye saã aguzuu ye kee. Amma murta aguzuu iŋa gina ginna unu tira matiyer tira haranige dîi. Aũ harayiŋa ginna aũ harayinna ru wasaga cenig. Aũ harayinna na hinig. Iyoo iŋa bennoon tôlfun bapur yendirig. Boru njoore haki karanimmi ekol ŋgiroore karanii karanige tigisoore au inta na nîye haŋii. Amma ginna deki hoŋtun karanigoore nîye gonii. Boru njoore bo haŋum karanimmi ñaŋii ni bo ru njoo ntigani hirime jeniiŋi haŋim karanimmi. Sahun ai ekolu bu kîzi yîdir. Teree jika kîr sahun ai njinedinni. Iña nimoo? Mere sahun ekola duro sahuna ginna ru mere durusu njinetinoo numoo. Ŋila murdom saã aguzuu karanumoo êskiri ai jenimoore ŋila murdom saã aguzuu karanimoo nirire bagu ini te êskiri jenii. Ti kee jika gideru ganum karanii karanii mere daha nirii agu unu gide ru anuma karanii karanii njaa ginna kizeyindure sahun turon gisirure ina ara gide ru karanima ginna sahun turon gisiru giitig. Ti ke te jika dahuru tayoo gali aũ wôki kina sahun ai jenima yunoore? Sahun ai nii. Te kee sahun dûba cûu ye murdom saã tûrusu sahun buru sagahun gali taŋi lau buru herde.